पहले के समय में, मैं ऑनलाइन खरीदारी करना ज्यादा पसंद करता था। लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं और "लोकल फॉर वोकल" जो उन्होंने कहा, उसे ध्यान में रखते हुए, अब मैं लोकल आदमी से खरीदारी करता हूँ। लोकल खरीदारी करने से यह फायदा होता है कि लोकल लोगों की कला को भी बाजार में जगह मिल जाती है।